Le tizoire, mi l'ai vist tanti documentari ch'a fazìu le a fazìu vëddi cum a fazìu le tizoire e niente a bütu ën toch dë lamiera, metal ënt üna pressa, e fan lë stamp e pöi a ie l'addetto ch'a cumincia a mulé, a i travai, a i lücida e la lavurasiun al e cula li, ma pi che tüt al e la la lama ch'a deu comuncue taié